Nigeriya madaniyati turli etnik guruhlar masalan yoruba, ingbo va hovusa an'analari bilan boyitilgan afrobit musiqasi nollivud filmlari va an'anaviy san'ati bilan mashxur.